Okhari din dha ndhe okhera nongh imam mmembi ye yheronong osi ikhowazy ah onong oh whoo bi kawadh mibhabhe oddy okhari igbiomkpabi okhuri bi kham ki eddah nghamah che, fonmeh meh woh nchiwi bi onong kpienang kpien kwa ozonumabhe edden ho ttengha ndongha sum si mmi nang kpong kpon ayodiko kwam oddey bi tteh beh asi ikowhazi beh ttey iyagbin ddik obok beh ttay oyagbin bi shi shi okbock akwu moh zhomo si iknowazi oddey makwa moh zoheyan moh oyhagbin, moh si iyhagbing ddick ttay beh birah akwhu monoh ozohehan osi ikhowazy yina mibiri ngbaha igbhor sa, saydey ni bha hung bi bheni ehort arorhe beh nigni igbanghi ama rouht iddio onong igban onong osi iddik kho ni beh ettem odami heh bhe binah kibeh dumah bhe ningha gbanibi ddah onong okih iddik osah ohambo ozuah maina monohama igbor bememah whowha angan angan angan angan ehan yinah sabeh amah wha meb ogbe kimi gham okpiyin mme bha beh, ehandey dduma hijiweh heh bhe yingha Oyhagbin nwah oddey kwamaneh <hesitation> moh zhoni mha mho zhimeh mho si khodhen oyhagbin nwah ohzoreh iddiah onongh oh ochiwi oddik kwah maina maina maina oshini kho chiwi choyinibe ororoh kah akpien koh binnah khe woh si mhi avodhemhe mhada mho mho whonivah ddok vha mha khary bhe mha rhay iddik sha omho si heh bhe nah rhruck akpien awhakpe bhe si akpien azohd khoddey kho oyhagbin, wha oyhagbin khk shini ojhib onangh igbho shi kho ororh eh iddia mho omoh rhruck mho zhamwhet nwhet mhaina khe woh dhe okhokah aninwhet azha ohari mana sa ewhot azhimatah kho ghagbin wha nwhet maina anong kpienang kpien kho za nwhet oddey onong kwa anong amah rhay macha ononghegha maina khewosi ndhonat sam ogbkbe kpienangkpien imi mbeh anong ah rouah abhang hum bhe zhanwet, zhanwet eh zhamwet eh, ogbe kha ovanongh danny okho pha omoh bhain bi abeh ni khizhong oddey ewhochizhong imi heh heh ee whowha mhe kha gbon a zhanwet oh awhan bo oshini kwabeh ranghanong izhum mhe kwa anah zhanwet anazhanwet oh mhe kwa pipiri izhom iki kha mhe woh ogban bho onong kpienang kpien ozhanwet okho okho ovoh ddey meh izhum iyini bi kpa anah zini anwhehkpa kwo bi kpaa azah roruho ozhum dumah edhen danny Ohthonyi idighi terhm mmi banny anong bi roraho tough asi ani nweh azah rorohzom a akpien kpiewozom avoh dhme ozum kpien ojwi khureh cambah azam nwhe obanghe boh akpiewozom meh kambi beh ghe wom cooder bi kpa bi binah agbin bi kpa ozom ohwowoh hey ekoh onong ogbhenor bi ku soh tork anahum mandho avahsi per bi kpa anahonong ofonah meh abuah yin iddia aham ozhumbuk abhua kor khe ekper ha woreh obhrodhe bi anah rhenghe shao kham kpongh kpongh anong kimi ndaongha kini nang bi beh zah rhenghesha ehuribi anong phaman beh esha, esha beh mah kpeweh kpeweh abazeh khama rhenhe sha beh mah kpewesha okpeweh ahur anie sha akpeweh omoh kharoharaha bah rhenghe sha kewosi ham ha imibha-anong bi, onong omoh oddeymi oddik theeh oharohara bo teeh mbhaanong bo teeh ohrenghe sha, yina mbenorbi zharmweh kpe wozom amembha renghesha ojiwihee